Tee skuu staro ta´atí, staro ta´atí porque in lado nani vilo, luso, xii chuuni xii kuchi que sea depende somi kasda te llevar talate te <hesitation> ño kuoa in lusu sua te ñoo tu kit ño so’a seguir kuuti kuati jiíti hay forma nau nani kasa´ati convivir te staro nta´atí jena´atí.